Ka raeh te mangil e goan ta kaj a masal tara poaj nien, e ru e mas <hesitation> ka haraeh er. Sia ka te kajin hatatei e goan a masal, ru e mas lu er a sah a ka te ka me goan, ka hatatei ian e ru, be ru te ka er, tou tapa tariru te raeh i no. Hare ni tagoan, lia Choir Master, lia ka hihatuj nin a tou kuma. <hesitation> Lak hatatei a masal a tou kuma ia te pil rit sila me ru music te soh ua nou turu pepa. So iau u mangil tagoan lia ka hatatei a masal te rit me riu kuma jia te rit me riu music, be ru te natei ni kat kuma ru tara min poaj te la nam. So masal e mas natei ni kumar te hatouh me ria ru a Sunahan. A Sunahan eiau a ka kajen, ri hatouh a Sunahan tara toai sisia i tariri. Tara poaj te la nam, hare na tara tou ngotnogt tagoan tar poaj te la nam, <hesitation> masal komin natei ni kuma ru, masal komin natei ni solsol e ru music, je kumin rit e ru music. So turu mangil tagoan lia kajen hatatei e nouk a masal ba masal te natei ni rit er u music tara poaj te ka na ien, <hesitation> be ru te natei ni hatatei ru a mas mes a masal tara poaj te la nam, tara tou hatouh tariru tara Sunahan. Te kat me ru choir jia sah na sah, tou kuma e mas raeh e no, so iau mangil tagoan tara poaj nien. Le ngot o nouk tara poaj te la nam, mei ta pean te tuan ni kuma haraeh i nou, iau te kajin hatatei ne goan a para pean tara poaj nien, te rit mea ri u music. Tou Kuma, a tou Kuma te hatouh me ria Sunahan. Mes a ka te kajin bor sin e goan, tou lotu. Katun e mas la no turu heiheil bet me heiheil e na Sunahan, mei ta, mei ta tuan ni ka papal u. Ri e natei ro, Sunahan eiau te hegij em a min ka havoagon te ka na latu ni sovot, jia te sep e riri. Sunahan iau te hahaso ne na min ka hovoagon, iau te mangil me goan a katun jia masal tara poaj nien, ru e mas natei er a Sunahan tariru. Ru ia gomin ka papal, ru ia la turu heiheil, bet na heiheil er a Sunahan. Sunahan eiau te hahaso ne nu natei, <hesitation> na te la si ua riri turu lotu, iau te na lu e ria ri u hitaguh ne iau te haso te-te tuan ni lu e ria ri a tou tapa raeh, te longon me ria ri nu bor a Sunahan, <hesitation> iau bor te ka na ien te tuan ni kat haraeh e na toai tariri be ri te tapa haraeh gon me ru a mes na mes i tiriri, uum. So a Sunahan eiau mas momoa ne na toai sisia i tariri. Katun ia gomin ka papal, masal ia gomin ka papal, masal ia longon u bor. Na mes a ka, ru e mas longon er u bor tar titi na kaua tariru, sah a ka te bor ne na titi na kaua, masal e mas longon or. Ru ia gomin <hesitation> pisau u bor te haso ne ne titi ne kaua, ru mas longon er u bor, be ru te kui haboak er a sah a ka te-te-te-te-te longon e ruru, kui haboak er u bor, <hesitation> maniat ria turu bor, be ru te kui er a sah a ka te tuan ni hatatei ria u titi nou kaua i tariru. So ien <hesitation> a ka te mas kat er a masal ba tou tapa ni han a pinapo te raeh i no. Tou tapa e komin raeh i nou sol ri komin longon ria bor tariru, je ri komin maniat ria turu bor tariri. Ri mas maniet a ro turu bor te haso nene titi ne kaua, be ri te, tou tapa tariri te raeh i no han a pinapo tariri